Si lu telèfunu nun s’adduma, la prima cosa ca provu è culligallu a la currenti: putissi mancari l’energìa. Si mancu cu la càrrica s’adduma, provu a staccari e arripizzari lu cavu. Si mancu accussì si risolvi, lu lassu un pocu a carricari. Appressu, si ancora nenti cancia, provu ad gràpirlu, picchì forsi qualchi cosa dintra nun è misa bona.